Iye akkegunanna pulpeng <noise> ngede pasti lo i ifake maccatat jaji ku bangsana engka lo mai icatat bangsa <hesitation> tentang pengeluarantaq tentang pemasukantaq tentang aga lo i yokiq tentang keluargataq pasti lokiq fake pulpeng jaji iye akkegunanna ful- fulpeng